Nyala pute sahima tweshemsha ikahia ndungusha kwakia hando kamoto, ukamoto kaka hombo wa ikatuchwa muskute yeharibika vo, ingi kora kundi ika kamda washa kwai shemsha na mafuta kawa rimshwe ramba ni hostuwale kwa yeka ka nungu ni mafuta ayopio basi uyouyo kaveka mfuka nungunia to kwasheduavo wedua mmfata pamwe ranyama avo ile mresto wele mmahiyayo yekata ata mwaka etatu hata ina yeharibika vo